Katun te tag taguhu blioku u kawu u mama. u mama ti tag taguhu ioku mnu papa mama u tsinar. tutuluana man tsinar tu kukubei womaku. tu terko maku. mama ti tag taguhu ioku mnu papa. U mama. u tsinar na man sios wokas. man rebna u tson lotu tson lotu i tag taguhu sioku. taguhu ioku tra marro te mar tubtu hange waku. noni. Na kue sasala mregen traha solna rori timni tag taguhi ioku. kubara mne mar tubtu lha wongi rke. Aku bare. koka papalku lha ngi mne ka lha ngi ta niati. niati rke henu mamana has u sait tru mama. u womens. u kawu. rori ti tag taguhu bioku bte kto seruku balam te balam te sabla num tra makum tuna gno gno mialam alam aman kawu tra man tana man makum heni i arawa tina. Naku pipigi nasi a kawu. kawu nahas u mama ti taguhu ioku. ti haskul sioku te mar tul weri. hatati sioku te mar tul weri. hatati sioku temar a <hesitation> ranga weri. ale mas erne nmu ranga. nu mama nahs tra latu ni hen temar ka wonmulam tra han hena man man <hesitation> tra man kaltsa ni han u mama nahas te taguhe eruku